Ipuereko aipotaesa amboaporovano jau vaera vino jepƚva, ereiko oyovake ramiño viko esa amogueko jepƚ guajuiñovi ereiko jengatuavi ipuerevi mbaetƚvi yaupƚipƚi ramo ndipo mbaetƚvi jengatu oyendu erei yaupƚipƚi jepƚ mbae rari ma yayue jengatu yaupƚipƚi ramo